Fomba fitahirizana tongolo sy tongolo gasy? Atao tratran'ny rivotra, atao tsy azon'ny rano ary matetika izy io ahantona, tsy de atao hitan'ny masoandro be ko.